الحيوان الذي يمثلني و يمثل شخصيتي أكثر, هو ربما الأسد لان الأسد حيوان شجاع و يحمي عائلته و قوي اتجاه الفريسة و يركض بشدة و له هيبة في الغابة و كل الحيوانات تحترمه و بالتالي يمكن أن نقول بأن الأسد هو الحيوان الذي يمثل شخصيتي لأنني أحب أن أحافظ على ما أملك أحب أن أحميه بما أستطيع من امكانيات.